Nyaj ma andakëyëm a'ax dun yabë, neyb a'ax dun ya kabë dun pën jue tyëm mÿedyak tëy sino que siemprem dun nëkë yëj më andakëp.